אקטשפת צאידה מסנה זג׳אג׳ה פיהא רסאלה כתלמע בלד׳וא’ מן אלגורוב פתחתה בבט׳ו וקראתה, כנת רסאלה מן ואחד איש. לי דיעת פאלבהר מן זמאן וקאיהדר עלא קיסה חוב דהרת פי ז׳ורוף סעבה, עשהא אלצאידה חסת ב שי חאג׳ה חסה פלכלאם דיאל אלרסאלה וקדרת תבדה אלריחלה באש תלכא האד אלאיש ואי שי חאג׳ה קטרטבט ביה אלריחלה, חלטה כיתוואג׳ بزאף דיאל אלתחדיאת. קיסה דיאלהא כנת בדאיה ג׳דידה, עמרהא כנת מש חירה.